<hesitation> khwakhetsa, ndakhetsa vulano khuluveka iwe etakho yanje. <hesitation> wa ndali nesili omukhana, ndekomba enyole omusatsa uli omukristayo. Nyasaye yamala naula masayo kanje, yamala niyamberesia muvulamu vwanje okhutekhraa omundu omukambi. Na nisiri khucha khuye ndali khwekomba mbu naratsia khumusatsa oli nende endavusi tawe. Ndatsia khumusatsa oo olingololosia makoso kanje nende omunwa. Ne nyasaye yamaya naula kene kano, niyakhola mbwo. Nimetakhwo ndekomba okhurula mwitala ndali ndatsia, haa ndali ndatsia, nembola nyasaye yambekho esitonye sya mukunda havundu yale. Amasayo ako kosi nyasaye yali khuuchila, nakhulera musivala sya omuscheme avundu alangwa lukhuna, manyasa bondeni. Ndiyo hango wa ise irelanga vulano nenzya okhutsomia nyasaye mwikanisa evunambwa church of god. Ma, ombolanga avana vasiri avaraka. Mbolanga avana vasiri avavukha, nivashiri, nivashiri okhutsia tekho tawe varange vasale nyasaye avehe omundu wavenyanga muvulamu vwavo. Vave avanyela khuchakia ovulamu vwe inyumba yavwe. Lyo khuranga esindu syosi syokhola orechenge nyasaye wokhuranga. Ne kosi mbwe nyasaye akhwe, akhukholanga sa akhulekhanga tawe. Ndekombanga akholekho avavukha vano singana nyasaye yakhola khu lwo ovusayo vwanje, khu lwo ovwekombi vwanje, khu lwo ovunai vwanje kosi pe yali okhukholela. Ma khulondekhana nende kenako nyasaye kandi yamaya navola mbu. Lwivulo lwanje lulametekha, ndi nende vana, ndi nende vana varano ndi nende omukhana mulula, ndi nende avasiani vanne. Ma mbole khutsia etekho nyasaye mwene niye wali khupanga khurula khale. Niko kakiranga kata notsia mu bible, rachael nende jacob, abraham nende sarah aah nende vandi na vandi sasa.